Nzi kweyevuliwa muumba yetu abana munane vayangi kuli vavaga vakana vatane kuya vaviri kwadekitsa ne mulala nshiri mumuise yo abudaktari mwenoyo no muvute tso. Ne mbakana kuli na vakana vakana vatano vakana vataru, vavaka vabahira va yibula avana wa kutanga ave na vana vatara vavaka nende avetsukulu vanne vetsukulu sita mkana wa kaviri ali na varia vavaga nende vetsukulu vaviri na mkana wa vakana vandi vatigali yava wo kutanga ali mucollege college ya university aundi okeranga muchela ko mwako kune ka form four ko avana ava uoso kalawa omundu wo kuhenza kandi kumala kuvukana khwaromba eshindu sha vataganga ombu merry go round kumola kuvukananga mwezi kwa munane. Weekend ya kaviri mu mwezi kwa munane kumala kuzya womunde nokuzya khwakamala mangana korako <hesitation> merry go round. Kiniwokoma dzisendi dzyo kusikala munyumba uno atumikiraa. Kandi mu mwaka kundi ave na ayanza kudzie kuvukanako wo mundu kandi. Khandi khumleke tsa mbwo kudzie dza round round mpaka iwo kumala kandi kuirana kandi kuchaga khe khwayanzana si kukosanako dave. Kidogo kuvukana vuli mwaka, kumala kulombako ko khwali khwalekha. Kandi kumanya kutunga zisendi kama shares ne kunyola vundiyu kudzia kudira awenao na kudzia kudumira neli sherehe ya harusi, nomba mundu wale. Ama kunyole mundu, kunyole malika, nekuturako ni kudzia kutunga no kuzia kuvakonyako mu merry go round yefwe tu. Na nindyo kumenyanga.